﻿Dinnan bu muna cin ya p’iyan yau caba ghana hau ghi hala bazani tukku-tukku ko muna ndaka ƙan tana mun ndaka kau tana ghi hala bazini Wuni wayu waya Sai tsigaya gha pi ghi lthauna mun be ƙam gma muna ba ƙau wayu mun be gwan ƙamani gma ghi p’iyayau Ca we'e caba gwama na'a ghi ghu ndakhi gwamani wasinni nana biti kati gwama hankali ghi fakan gma a zhahan muna hala amiti Wayu Wuna da dinnan bu muna cin ghi hala bazanu balle muna ga kuzo piyatisin mundaka digha amita wayu so caba a p’iyaya gwana ghighu gharayanana'a muna khin ngulakhi c'iya ngulakhi amitu wi va muna ndaka di ghanzu yan zhabe ghi kuzi p’iyatin dinnan bu muna cin ghikwi hala t'uvana so ci p’iyan Cadi we'e. <noise>